गहरा नीला रंग देखदा म समंदर क गहराई और रात क आसमान क याद आउंछ। यो रंग विश्वास, वफादारी और दृढ़ता क प्रतीक च। यु रंग अपणी गंभीरता और गहराई स प्रभावित करदा।